Raha ohatra ny amin'ny anahy manokana dia tsy apetrako elabe loatra ao anaty vata fampangatsiatsiahana izany ny laoka na dia ataoko hoe tsy mahasimba anazy zany aza agnatiny ao farafahaelany raha ohatra ny agnaty lohako na ohatra ny anahy manokana dia ataoko herinandro eo farafaharetany dia alàko tao izy na tsy tiako ho anona koa izy ankoatran'izay.